Karà ataony hevitrina manokana zen̈y, mba hahafahanao mandanjalanja zen̈y amy fiain̈ananao ndreky asanao zen̈y, tsara fo zen̈y tsy tara akendriky mandeha miasa de tsy tara koa anao ravan̈a bòka iô. Aviô man̈aja tsara zen̈y leranao. Koa fa adiny valo zen̈y anao miasa an̈atiny andra araiky efa zen̈y fo fa tsao tsao fo misy man̈ano lera mandilatra iny na mahazo vola karakôry zen̈y sitrany koa fa mody mody. Fôtony efa pare zen̈y adiny valo io iasan̈a.